Mber bi a abɛsen kͻ no, nkorͻfokuw bi hun saafee bi. Na dɛm saafee no, nna otum bue abow biara. Wͻdze bobuee abow ahorow beberee ma wonyaa egyapadze beberee. Na ͻkaa abow bi a nna saafee no nntum mmbue. Dɛm abow no, nna ͻyɛ nyansa nkotsee na ogu dɛm dan no mu. Na sɛ nka wotumii buei a nka wobenya nyansa a wͻdze bͻhwɛ hͻn egyapadze no do. Na saafee no emmbue amma hͻn da. Saa na saafee no ne - ne dan a ͻda mu nye no.